Raha mbôla gao madinika ny zaza ohatra hoe ampenarigny bisikleta a mbôla ke- mbola madinidiniky izy e de atao le amin'ny efatra laroa, de izy amin'jay o maventiventy igny analagna laroany aroa de atô laroa araiky fogna la- laroa aroa izy amin'jay zegny afahany hoe <hesitation> mangala équilibre, mba afahany hoe mahay mitondra bisikleta izy de tazotazomina alôha ny la selle avy afara de izy amin'jay alefalefa samirery de somary alefa hoe dimy metatra hely, izy am'jay ave tanagna de igny amin'jay ambelambela karahan'jegny.